Helihely fo dônko karazan̈a vôron̈o aiko ai! Voron̈o fahitantsika andavanandra fo ôhatra hoe: aigla, pizôn, hirôndely, vintsy, anisan̈y zen̈y ko dônko akôho, drakidraky, zen̈y edy, tsy de mahay raha maro! <laughs>